था जद मे पहली बार मीलिया था नि तो में घणा अलग लगे था। था आसा बढ़िया बोले था ताकों अच्छों व्यवहार थो। शकल में भी बढ़िया था। पर मु नरा दन से देख रि कि था घणा बदला-बदला जसा लाग रिया। न तो थामे पहले जैसी सुंदरता है और न ही था पहले जसा बोल रिया हो कई गयो थाए। <noise> न ही था मजाक के रिया। कोई कोई न कई कई तो नि के दी नि था से। पहले तो घणा ज्यादा बढ़िया था। पर पता नि अब कई जो गयो।